vɛwa curulu mibinni a o ama oro lowɛ han <noise> co'owa cohe matete oyi minian a ji ni a a o ji ni bi a cɛ to fa'o se bese ubiyɛn ɛ ho bena a pinna ho han vɛwa so boni han tuwa mibin a a oro anɛ koko we le tuwa ɲan mibin a a himi-himi awe uwan donk han sire boni han sire yɛrɛ yɛrɛ